لو عشنا بلا كهربا نشوف فيها نرجع زي حياة الأولينا والناس الجديمة اللي ما عندهم كهرباء، يعني الصبح تبدي الصبح للخدمة، والليل للنوم، وتولعي بالنار، وتعيشي بسيطة يعني.